କେନିଯାର ସଂସ୍ଵୂତି ଵିଶଯରେ କିଛୀ କହୀ ପାଡେ ବେକୀ କେନିଯାର ସଂସ୍ଵୂତି ବହୁତ ବିଵିଧା ଏବଂଗ ରଂଗୀ ଏଚୀ ମାସଲା, ମାସାଈ, କୀକୂଯୋ, ଲୂଓ, ଇତ୍ଯାଦୀ ଅନିକା ଜାତିରା ଲୋକାଁ କା ସଂସ୍ଵୂତି ମିଶୀଚୀ ସଂଗୀତୋ, ଜୀରା, ବେବଂଗ ରାକୁତୀ କୋ ଔର ପୁଵାତା ଏକ ଧିଯା ଵିଶ୍ଯେ ସୋ ପଡୀ ଜଯୋ।